نحب العمل بوظيفة نحبها براتب منخفض خاطر الشغف والحب للعمل يمكنني دافع كبير ويساعدني على التفوق والابتكار، لما تحب شغلك الحياة اليومية تصبح أسهل وأكثر متعة <hesitation> حتى لو الراتب مش كبير أما لو كنت <hesitation> أشتغل في وظيفة ما أحبها مهما كان الراتب عالي الحياة راح تكون مليئة بالملل والتوتر ما راح يكون عندي نفس الشغف والدافع للإنتاج.